العلماء كلهم بالنسبة لي شخصيات ملهمة ولكن من أكثر الشخصيات اللي تلهمني العالم أحمد زويل، هو عالم كيمياء مصري <hesitation> هذا العالم أخذ جايزة نوبل في الكيمياء، طبعاً هذا العالم حقق انجاز كبير جداً للوطن العربي وشرف الوطن العربي بإن اسمه يذكر وسط يعني علماء كلهم أجانب، فطبعاً لما يكون في عالم عربي هذا شرف لنا كبير كعرب.